Mɨŋ a la lɔ kɨrɛŋkǝ wǝǝ kǝ́ ya kɨ lóo fuu lǝ̈ wɨŋ fɨ wǝ ŋlǝ̈ŋlǝ̈ e lée ci kǝ́ e lée yee kaa. a mɨ yɩrɩ kɨ eni ŋ ri eni a mɨ maarɨ kɨ mɨ ŋ a laa maarɨ kɨ wǝǝ kɨ lɨŋ mɨ haa lǝ̈ vǝ́ a la maarɨ kɨ wǝǝ mɨ nyuŋkpǝ sa kɨ la lɛ a tɛɛ cuŋkuluwǝ.